Ñy fivolaña haiko: - ñy anglisy.-ñy frantsay. - ñy chinois.-ñy espaignoly. -ñy fivolagna alimañy.-ñy fivolaña italien. -ñy fivolaña portigay. -ñy fivolaña rosiana.-ñy fivolaña arabo. -ñy Hindy ñy fivolaña japonay.-ñy fivolaña corean. -ñy fivolaña malagasy. -ñy hindy.-ñy fivolaña baingaly.-ñy fivolaña torky. -ñy tailanday ñy hebrio.